<noise> jadi proses namoro wo akana manege pertama wo tolakosi nako wo tolakoka aje ma gogo manege okia wo cacabu ma gogo manege wosi kia osi wo cabu osi ma gogo aje wo oto bolo wo luluiti nako wo luluitoka nako mau okia namoro ikekecap waakana manege okia lemo de gasi uku aje wosi biar osi tilahi joata menit bolo aje wo sakulu de okia de akere madei nako wo sakulu oka wo kia wo dama osi ma bati ka makere ikia imononu aje ma rampa rampa rampa rampa manege kecap de kia de ma rampa rampa manege wosi noa uku aje wo dama sampe kai jojaka nako ayam nako namoro okia mane namoro paniki manege wo sakulu dema dema santan wo sakulu dema Kia dema igono ma <hesitation> nako namoro paniki manege langsung wa sakulu de igono ma goro uku <hesitation> aje nako wo sakulu oka langsung ma rampa manege wosi ditinoa uku nako namoro kia namoro kentaki manege ma gurati gurati cuka bolo nako cuka meiya okia dika lemo aje nako cuka de lemo wosi noa oka aje okia gasi langsung okia wodama osi tilahi joata menit aje ma tarigu manege wosi campur de dema namoro manege nako wosi campur oka tiahir ma jange ma jange wosi campur oka langsung wosi nanga boloto sokomanege dika.